Gris o cuisine te tu hei, mostly olive oil te, wheat, wine le, vegetable, fish le, meat ania, heti anginan siam tu ania atamzog te tu. Unpopular dish te tu, mausaka ania, mausaka ito eggplant, eggplant ina nia, tasiki te ite ania, salvelake ania, gairos, saganaki te ite ania, baklava ito, sweet dough ania, pastry ania, dolma ito, grape leaf inan siam ania. Pasta hei, pasta tilo te ite ania, le galakto bereko te ite ania, ungric cuisine a Middle Eastern le hei, Balkan traditional an mancin ania. Gric cuisine hozo traditional deep natu le hei, an til siamahen bread le deep natu rin, kariang kariang sianan deep natu rin an mancin ania.